Nták ámi nsèkè mmòn ágwò ádè ná ámmò énung èsinè áffòng nà ámmò énung ésàngà, ná ámmò èbángà mkpò idehè èkèkaa mkpò ámmò ébángaá áyòng áyòng usughó ámmò èsuk ènángà mkpò ntè èkpè gwògwòd ágwò sè ámi nse mmángà kè idèm ágwò ádèdè. Má ágwò even kè nwán ámí, kè nwán ámi nkèdóhó, nkémá ányè kè nták ányè ásukó uwèm àmmò, ànyè ásínè áffòng, isiñeké áffòng nà mmòn ágwò ènuku ébàngà so nták ámi nkè mághá ányè ádèdè, mmà mmòn àgwò kè family áyid ém, kè ufòk áyid èm kè ntak, kè mmó enyung èlu èti uwon èlu ètí uwèm énám sè ilòng ádò ná ènám, ènám sè ufòk ábásǐ ébò nó ènám, énàm sè ebiò ábò nó ènám so mmèmà ágwò ásukókè uwèm kè ákpá ákpán ákpán.